तन ता मैं द्वी छलौंड पसंद करलु की गिटार भी अर पियानो भी लेकिन जू ची मैं ज़्यादा गिटार सीखड या बेजोड़ पसंद करलु।